Raha ny filma tiako loha zany de za tia comédie kokoa, tsy de tia drame le hoe RESAKA fitiavana be reny fa zavatra mampihomehy zany no tena tiako ohatra ny hoe resaka mampihomehy zany, ohatra ny hoe humour reny filma frantsay le mampimehy reny zany anisany tena tiako zao ohatran'reny a <noise> de ohatra ny hoe ry Eric Ramzy reny, reny zao filma anisany tiako zao reny, na hoe Jamel Debbouze, ry Astérix reny.